<noise> Atody, atody endasina no hataoko dia andrahoiko varisoa, izay no vita ao anatin'ny atsasakadiny, manendy atody aingana aho dia iny no vita vetivety dia vita ny sakafo hoana vahiny dimy mianaka*